Mah, mi no sò se ghe fïse unna demoa particolare ch'a me piaxesse de ciù de atre. Mi zugava con quello che gh'ea, donca con... magara de machiniñe ò-ò con di pupassetti ò con quello che gh'ea, insomma. No gh'ea unna cösa ch'a me piaxeiva ciù tanto che e atre.